Launiji brown e siftoroyam e gure karkaraji meɗen. A anndi kamɓe gure maɓɓe un ɗe leydi e lope, kanjum waɗi to eyende ummoyke, hakkilo maɓɓe ummoto dow. Yandego daaki suru rufi e dow woɓɓe haa e bacci famari, chaaka Jemma ndiyam e topa.